Bueno, ikhúún, ste̱, na̱ni̱gu̱ꞌ, <hesitation> bueno na̱ni̱gu̱ꞌ mi̱ndaꞌkho me̱ꞌkholo̱ꞌ khaa, khaa mbá rí nu̱tha̱ánxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ enfrijolada. Khaa, comida rúꞌkho̱, ste̱e̱, creo que phú sencillo rá. E̱ste̱e̱ <hesitation> ginii naꞌga̱ khaa yaja, nawaxtaꞌwíi rá, naꞌga, jngó ma̱goo, e̱ste̱e̱, ndóo yáá niꞌga̱ waba rá, e̱ste̱e̱ nu̱-na̱ñu̱u̱ freíír ne̱ awúun khaa i̱mba̱ sartén jma̱á aceite jmí mágá. <hesitation> ndóo yáá, ste̱e̱, wáxe̱ máꞌ rúꞌkho̱ rá, e̱ste̱e̱ <hesitation> naꞌne- mientra naꞌga̱ ne̱ kuaꞌnii rá, e̱ste̱e̱, nu̱ne̱, nda̱ya̱ mbá g <hesitation> a, por ejemplo rí níkhú nego̱, ma̱-na̱xpatuáꞌán ne̱ rá, ste̱e̱, awúun khaa yaja. Nagájna̱a ne̱ rá, na̱grígu ne̱ awúun inuu xúba̱. Ndóo na̱ndáwo̱o̱ꞌ queso, xó na̱ni̱gu̱ꞌ me̱ꞌkho ne̱ jma̱a̱ queso gajmí mágá mí chájwíin salsa rí na̱ne̱, salsa maxa rí na̱ne̱lo̱ꞌ rá. E̱ste̱e̱ kuaꞌnii na̱ni̱gu̱ꞌ khúúnꞌ, creo que, e̱ste̱e̱, <hesitation> ndo̱ó máꞌ rúꞌ.